اجازتي المفضلة هو عيد الاضحي استمتع بالاحتفال بهاذي الناتج مع العائلة والاصدقاء وتكون فرصه لتبادل التهاني والموده. كمان العيد <hesitation> يحمل روح العطاء حيث نقوم بذبح الاضاحي ومشاركة اللحوم مع المحتاجين وهذا يعكس قيم الكرم والمشاركة في مجتمعنا. كذلك اجواء عيد الاضحي تكون مميزة من تجهيزات، اكلات تقليديه، ارتداء ملابس جديدة، زيارة اهل واصدقاء. كمان احب اللحظات اللي نقضيها مع بعض